أول شيء تأكد إنه انت جالس على مكان مريح، بعدين تاخذ طرفي الحبل وتسوي لهم عقدة بسيطة تسحب الحبلين بنفس القوة عشان ما ينفعك بعد ما تسوي العقدة، خذ أحد الحبلين لفه حول الحذاء وبعدين دخل الحبل في العقدة، بعدين خذ الطرف الثاني ولفه بنفس الطريقة بعدين يسحب الطرفين مع بعض عشان تتأكد إن العقدة مشدودة.